باور په ټولنه کې خلک سره نږدې کوي، د سولې او سکون فضا را منځته کوي. کوم کسان چې په ځان او نورو باور ولري له احساسي اړخه ډېر ښه احساس کوي. باور د ژوند اساس جوړوي. باورونه امیدونه پیدا کوي. په کومه ټولنه کې چې د باور فضا نه شته وي هلته سکون نه وي.